Mishi për hamburger pregaditet prej mishit t'viçit zakonisht. E merr ni copë t'fresktë, e blun imtë edhe për me kriju ni masë të njejtë, mandej masën e mishit e merr, e formson e bon n'forma t'rrumullakta ose n'topa t'vegjël edhe mandej ato topa i shtyp.